اذا كنت حكون في الصحراء لمدة سنة حاخذ معايا اول شي خيمة تكون مجهزة بكل الاشياء عشان اعرف اتأقلم هناك، وكمان عدد لا نهائي من المعلبات لاني ما اضمن انه الاكل كذا يخلص علي هناك او ما الاقي اكل، كمان حاخد المصحف عشان اقرى القرآن واعبد الله، وكمان ممكن اخد اي شي زي لاسلكي عشان اعرف اتواصل مع الناس، وسلاح اذا طلع علي اي حيوان او اي شي يهجم علي يعني ادافع عن نفسي.